أول شي إن نصنع الآيس كريم, نخفق كريمة ثجييييلة، الكريمة الثجيلة مع السكر والفانيليا، حتى يصير قوامها ثجيل، نظيف عليها حليب مكثف، أوالحليب المحلى ونحرك المكونات، وكان عندي نكهة نظيفها، ويقعد الخليط في الوعاء وغطيه بنايله ونحطه في الفريزر لمدة ما تجلش عن ستة، سبع ساعات هيكي، أربع ساعات قصدي <hesitation> إلين يتم تجمدها.